إيه أكيد يعني هذي طريجة حجت غسل الأسنان بشكل صحيح، أول شي طبعا لازم تختاروا الفرشاة <hesitation> بحط كمية صغيرة من المعجون على الفرشاة، وبعدين <hesitation> بزاوية خمسة وأربعين <hesitation> أحرك الفرشاة يعني عاللثة بشكل لطيف وبحركات دائرية أو لأعلى لأسفل، وبعدين أغسل كل جهة من الأسنان حوالي ثلاثين ثانية، وحاول ت- يعني تخلي عملية الغسيل تستمر حوالي دجيجتين.